Fomba mahoby hampihena siramamy amin'ny sakafa zao an, de rehefa mihinana dité, sy voatery hoe atao mamy be fa rehefa matrambatramba iny izy an defa mety, de karanzany koa raha vao ohatra hoe mihinana fruit an: sy raha vao ohatra hoe tsy mamy tsara iny izy defa hoanina amin'iny si fa sy mila ampiana siramamy koza, de zany angambany.